ألف مبروك يا صديقي على زواجك، والله فرحتلك من قلبي يلا إن شالله تكون بداية حياة جديدة مليانة سعادة ومحبة أتمنالك ولعروستك كل التوفيق وانتم تعيشون مع بعض أجمل اللحظات، وإذا كنت محتاج أي إشي أي إشي لا تتردد حبيبي، مرة ثانية مبروك وأتمنى لك كل الحب يعني في حياتك.